لو كانت عندي قوة خارقة، أو لو بامكاني اني اختار قوة خارقة هتكون هي قدرة الناس على الشفاء. يعني هبقى اختار انه يكون عنده القدرة ان اشفيهم واعالجهم، واخفف عنهم اي وجع اي حاجة وجعاهم يتخلصوا منها عشان يعيشوا عيشة كريمة، هنية، مرضية.